मैं रात में संभवतः नौ बजे सो जात हो। मोर हिसाब से एक साधारण आदमी ल। सात से आठ घंटा के नींद के जरूरत होयल। और अगर हम जल्दी सोजती। तो हमर शरीर अच्छा तरीका से काम करेल। और डेली उठे से दिनचर्या अच्छा रहेल।